Ny ahazaoko antoko ny ahaniny hoaniky ampy proteina na tsy misy hena, voalohany aloha, salama ny vatana ary, hitako zany le foto-tsakafo magnampy be zany amin'ny le fahasalamana sy ny fitomboana asa ohatra atoko hoe: amin'ny zaza zany.